Se nsimade ndino mm’owu Item ke arionbud eke nnyin Idodu mi mfin emi edi owu ndinyene eti uwem, unyene eti uwem ma Idem mfo, enyene eti uwem ma mbọhọ Iduñ mfo, enyene eti uwem k’utọk Abasi afo akade, enyene eti uwem k’urua, enyene eti uwem k’usuñ urua. enyene eti uwem k’usuñ Isañ eke afo akade, eti uwen oro anwam fin, me mkpo enyem nditibe nno fin Idaha emi otu ke eti uwem emi ofo ekenyenede eno owu. Nte ebi uneghe eke nnyin Isik aka ko, otu mme uwem emi nnyin Isinyenye mi ke nkañem anam mme mfina eyem ndifibe ko ke ebi uneghe, mbin oro Idiwọrọ Idi Ididuad, mbin emi mmufo Iyemede ndika mfina emi mi, mufo Imika Idiọñọ mfina mme ke mmo Idighe mbin mfina. Ke mmo edi mbin emi esinwamde mmo k’itie emi mnumo isikade o, mbọk mmufo Ikika mfina ma mmo. Afan owu ndinam eti uwem fufu siak eti uwem ana ete ofo ono mmowu item yak mmowu asaña k’item Abasi siak mudiọñọke Abasi, umunyeke eti uwem, iwu emi midiọnọke Abasi enyem ndikere ekikere Ibak kpukpru Ini nte Isañade isibe owu nte Isañade Inam mkpo ọdiọk owu. nte Isañade Ito owu udọñọ, mm’uwem emi mbin midiọñọke Abasi edi oro minyuñ myeneke eti uwem Ino mme mbọhọ Iduñ mmo, myeneke eti uwem Ino eyineka siak owu emi enyenede eti uwem ono Idem nsie ana ete enye enyene eti uwem ono eyin eka nsie siak Idiọk owu Imaha efin eyin emi enye ebinde, Idiọk owu Imaha Idiọk owu Imaha eyin eka nsie ete lkud nte mkpo anam de eyin eka nsie ana ete eka akasak lkud ufañ ndika nkesini yak mkpo enenehede anan eyin eka nsie oro esini mak mkpo okpokpon akan naña mkpo oro ekpetibede ofo enye, uwem emi nnyin unyenede mfin emi edi, yak nnyin Inyene eti uwem, eti uwem anam Abasi ọdiọñ fin siak withad owu Ikemeke ndinyene. menyeneke eti uwem mfin emi, se mme Ikepetibeke Ino fin Iyetibe Ino fin siak mi ke Isọñ ebi nnyin Idude mkpo ekeme nditibe ono fin otu k’idiọk uwem emi ofo ekenyene mm’owu enyem ndifọ funmi fin, mm’owu Imidaha ma ofo otu ke Idiok uwem oro ofo ekenyenede edi Idi eti uwem emi ofo enyenede, ete mkpo itibe Ino tin mfin emi, ofo okud mm’ owu ọyọhọ afọk mfo, mm’owu ada ma ofo k’ufin ma ke nnasia otu eti uwem emi ofo enyenede. Efi uwem afan owu ndinam tutu, eti uwem nko anam nnyin Ibo Abasi mfan k’ubọki se abañade eti uwem edi oro. minyuñ myeneke eti uwem Ino mme mbọhọ Iduñ mmo, myeneke eti uwem Ino eyineka siak owu emi enyenede eti uwem ono Idem nsie ana ete enye enyene eti uwem ono eyin eka nsie siak Idiọk owu Imaha efin eyin emi enye ebinde, Idiọk owu Imaha Idiọk owu Imaha eyin eka nsie ete lkud nte mkpo anam de eyin eka nsie ana ete eka akasak lkud ufañ ndika nkesini yak mkpo enenehede anan eyin eka nsie oro esini mak mkpo okpokpon akan naña mkpo oro ekpetibede ofo enye, uwem emi nnyin unyenede mfin emi edi, yak nnyin Inyene eti uwem, eti uwem anam Abasi ọdiọñ fin siak withad owu Ikemeke ndinyene. menyeneke eti uwem mfin emi, se mme Ikepetibeke Ino fin Iyetibe Ino fin siak mi ke Isọñ ebi nnyin Idude mkpo ekeme nditibe ono fin otu k’idiọk uwem emi ofo ekenyene mm’owu enyem ndifọ funmi fin, mm’owu Imidaha ma ofo otu ke Idiok uwem oro ofo ekenyenede edi Idi eti uwem emi ofo enyenede, ete mkpo itibe Ino tin mfin emi, ofo okud mm’ owu ọyọhọ afọk mfo, mm’owu ada ma ofo k’ufin ma ke nnasia otu eti uwem emi ofo enyenede. Efi uwem afan owu ndinam tutu, eti uwem nko anam nnyin Ibo Abasi mfan k’ubọki se abañade eti uwem edi oro.